كانت فيه جطة فظولية اسمها مياء، يوم من الأيام لجت قلادة سحرية تحت شجرة، لما لبستها صارت تفهم لغة البشر، بدأت تتحدث مع الأطفال وتساعدهم في كل شي ، كل يوم مر كانت تكتشف مغامرات جديدة، وصارت مشهورة في الحي باسم جطة الأحلام.